نعم، أرى أن هناك فرقًا، الثقة تتعلق بالشعور بالأمان والقدرة على الاعتماد على الآخرين أو على نفسك في المواقف المختلفة، بينما الإيمان يتعلق بالإيمان بقيم أعمق وثابتة، سواء كان ذلك في الدين أو في المبادئ الشخصية.